Nà àmi ñjém bá k'. isúá dúób k'isóm ádé áminàm ntóñó mbùbéhé ídém àmi, ñyié sé ñnàm, ñsin idémi ké édiyám ùrúá, ñyám ñtók mkpó sé ágwó àsé diàdiá ñtéré, mmà nám, mmá yàm ùtó mkpó ñtérè ná ñúñ ñsùk ñyiè ñfók àkùk sidùk ili ké mmà yám, sà mmá kà úrúà àmi mbèn ñkà ùrúá ñké yám, mmánúñ ñyàm, ñnùñ ñyiè éfók ùdúk k'ésid, éfók ùdúk ádó ñnuñ ñkóuná ñsùk ñkámá mfànà mfànà idèm ámi, úrúá ánékéfón, mbùbéhé, àmàyiè mbùbèhè sénám, mbúbéhé idém áfó, idè áyé ànámá ànó ágwó, áfón ñnèfó, éfók àkúk sé ányié sidúk ili àdè àfó yié úbéné ùsók ágwó, ñtàk ádé ánám ñnúbéhé séfó ájéjém inám áfón, ányémi mkpéjémi inám ádé ámi yám úrúá, úrúá ádé n'áfón ñné, ñnùñ ñsió ñdéb mkpó sémi ñjém idéb. <noise>